عندك صديق كيحاول ياكل ماكلة صحية بزاف ولكنه كيبغي الماكلة اللي فيها السكر بزاف، شناهيا الاقتراحات اللي ممكن تقولها ليه باش تساعدو يحافظ على نظام صحي؟